Jinari ë tëtim, ë i pari muaj i vitit, jinari mënd jetë i bardh o mënd jetë i zi, mënd jetë i bardhë n ara zborë, mënd jetë i zi se ë motë i zi, se ë qëro i lik.